La jabon <noise> la jabón inp'o' ink'ab', inwich, injo'ol tulakal incuerpo inka'aj ti ichkil te'lo' a' b'el inka'aj inp'o' innok' it men ka'aj ti xit'i' que lo voy a tender inka'aj ti xit'i' ti alambre te'lo' ti k'in men ka'aj ti ti este inka'aj ti okol ixnaay inka'aj ti inka'aj ti in- inlik'es innok' eti jo'mij utikin y te'lo' b'en ka'aj ti inmentej injanal men inka'aj ti janal men ka'aj ti p'o' intrastes te'lo' b'el inka'aj ti miis, in'otoch, incocina porque ach ach este como achsäk inka'aj como ma'an piso chen lu'um tulakal adentro y <noise> in'otoch y inka'aj ti miis, inka'aj ti jok'es este ja' <noise> y des